Aindônezia ndraiky zen̈y a manana klimà e- ekoatôriala izy, mafana ndraiky a somary lenga àby izy koa fa a mandritra ny taona. De rehefa andra ny malen̈y zen̈y fa fa asara àby ren̈y, leran’ny asara zen̈y izy ten̈a misy ôrana zen̈y, rehefa nôvambra ndraiky marsa àby in̈y.